Ela xen e <hesitation> e re fáá’ ra re úú’ra guoora, maa ró’ e jmíí’ re lɇ ere úú’ra guoora re fáá’ra jö e el re lɇ fá’ dsa jmⱥⱥ e fa’ re úú’ra guoora dxó lɇ re nǿra dxǿ lɇ jée xí guoora re tⱥⱥ’ra re úú’ra dxó lɇ kää ñó’ fí ú’ra, e re iä re ere úu’ra köö guoora o re úu’ra köö guoo jööra dxǿ ñǿ’ gá ere kiera köö ý o ñǿ’ gá ere ïï’rekiera ta é náa’. Reúu’ra guoora ere nǿ ra dxǿ lɇ mý xaa’ xí guoora jötu re nǿ ra kää mý dxáa’ joguoora kö, re jmⱥⱥ ra Kó mý pee mý yǿǿ xí guoora jö re re nǿra mý dxáa’ jö guoora lanún kú jñi dxǿ, jö ry ‘laa’ra jý jui úu’ra ka ñǿ’ juú úu’ra kö eku uɇɇ jy ‘laa e pi lǿǿ’ tⱥⱥ’ ela nún eri jíreúu’ra dxǿ guoora, la’ re lɇ e ‘nⱥ’ li üü’ guoora xiru e ‘naana ere úu’ra e dxǿ la’, la nɇ bá re lɇ e re úú’ ra guoora ú e la nⱥⱥ.